د دې د پاره څې خپل لاسونه مو په سمه توګه ومنیځئ، په پاکو او روانو اوبو سره یې لوند کئ، لږ تر لږه یې د شلو سانیو پورې یو له بل سره وسولوئ البته د صابون سره، <hesitation> ترڅو ټوله، د لاسو ټوله سطحه وپوښل سي، په شمول د لاسو شاته، د ګوتو منځونه او د نوکانو لاندې د پاکو او روانو اوبو پواسطه باندې په مکمل شګل ومینځئ، او وروسته له هغه به یې وچ.